أكثر حاچة تعجبني في العادات اللي هي الصدق والوفاء، خاطر كي تكون صادق وتكون وفي ما مع الإنسان معناتها ما-ما تكذبش عليه ما تنجمش اه تاخدعه ما تنجمش يعني تكون صادق معاه في كل في كل شي يعني ما تخدعوش متكذبش عليه ما-ما متخبيش عليه حتى شى هذا المهم يعني.